Yanuu tumenan na'a ujun yanimetunen namen ni de freir namen nruché, namen yavii ajan nayen ña'a jen ndió namen aceiti, aciti vegetal odi'ó aciti ujun de soya chidi'ó namen deen de cuchi anrió nenden yen, ujun anrio akuka jeña xhitió hija de enan me'en, namen ndo yuu di'ó cunando ndien en dialogo nde kuriado aku ka kué kajen nrió ndaka xhiche ché ndio cada daño ujun ujun nakajen ndamen ndekuchen tedió nakachen tedió tin vegetal aci aciti, ujun namen aciti zoya anrió ndene na ihó nakundio unan hé. Name color yii kuii bueno name ká color yuku chí kui ya yun ya'a kuii vikón ndavii nujan tu namen ihá, yuno itá ya'á ndavii xhí ya'á, yá ña'a kuii.